أفضل أفقد سمعي على ان افقد بصري لان البصر يعطيني القدرة على رؤية العالم من حولي والتفاعل معه. ومهم لحياتي اليومية مع فقدان السمع وممكن اتعلم لغة الاشارة واستخدم تقنيات تساعدني. بس فقدان البصر يؤثر بشكل كبير على كيفية تفاعلي مع الحياة وهذا الشيء صعب أتحمله.